Tarihi lesdi mai kanjum on hebugo umroore je hollata ardiido burai sembe hiteego. no goddo mauniri ha lesdi mai pat, to wadi ko handai be hitan mo dai dai ko o wadi. lesdi mai don aadilaaku wala fitinaji.